Nako nanga giama wa tiodo harus wakia ma sela sela wa wikiri lai tebini supaya okia <hesitation> okuman uwa ibasarang.